Fomba fandosin-drô baka azIa, àby io tain̈a mahalian̈a za irô tia mampiasa lasôsisôsy àby io zen̈y karà ataony sôsy sôza eh, sôsy hoitira. Aviô Karakory ze fomba fan̈aboaran-drô raha mamimamy fôtiny rô zen̈y tain̈a ny mahay mampiaraka an̈iny an̈iny hoanin̈y masin̈y nefa asian̈a mamimamy ze.